एक लड़का होगा है जो कमपणी में काम करायते है। उहे कमपणी में एक लड़की आवेशे काम करायते है। और दुनों के इतिफाक से भेट होगा है और उकर बाद। उदुनों में दोस्ती होगा है और दोस्ती गहरा होगा है। उकर बाद उदुनों के एक दुसरे से प्यार होगा है। उकर बाद उसब कुछ दिन में उसब के ज़्यादा गहरा। प्यार होगा है उकर बाद उदुनों आपस में साधी कर लेवेशे। आव उकर बाद उसब आपन जीवन बढ़ियासे बिताये लागेचे।